Na nka kuu lo ɨ́ɨ́n ye lo kuu á, te na kaja'a ndaa nkaso, lujua kuu nka ye lo ja'a nka su'u naá, a lujua nka tratanchi lo kajlanchi, a lujua nka ta ye la'a nka ncha'a xi lujua lakua'anchii, lo ɨ́ɨ́n nka ye lo ni inii naá, a ɨ́ɨ́n nka ye lo ni kuu naá te na ja'a ndaai, na kuu ye lo ni kuu naá, xi lujua naá te, lujua naá te livi ni kua'a na nka kuu ye lo nandɨ'ɨ naá, te ni ini ndaaso te ni kijleso te ko jnu ña'a naá te kú jiniso na kajlaso, te tuku ka ye nduu jnu ye lo na kuu lakua'a veteso naá, a jnu ye iyo orre nka te lo ɨ́ɨ́n na nka kuu, ɨ́ɨ́n na nka ve, na nka ɨ́ɨ́n nka ye ve nka, ɨ́ɨ́n ye iyo nka ɨ́ɨ́n nka ye delicado te iyo nka te lo ve nka ye lakeyu'uña'a, ve ye ijña te na ja'a níso ye ña ini níso te ni kuu ni ye naá nka ye lo livi wa'a lo lujua lo ja'aso na, tuku ñaliko ko lo taka ní, nka tuku lo ja'aso na kuu naá, xi vetuka ni nka ja'aso ye ña ini níso te ni kuu ní.